ہم تو سب لوگوں کے مطلب سب جانوراں کی آنکھیں رہتی ہیں، ایسا ہمنا نئیں لگتا۔ کچھ ایسے بھی جانوراں ہیں جن کی آنکھیں نہیں بنی، مطلب ان جانوراں کے <hesitation> آنکھیں نہیں آئیں، جیسے کی پہلا۔ بولے تو اسٹار فِش بولتے ہیں، وہ ان کی آنکھیں <hesitation> نہیں رہتی لیکن <hesitation> وہ جو۔ یہ مچھلی رات اور اندھیرا دونوں محسوس کر سکتی ہے۔ دوسرا ہوا، سمندری کیوکمبر جسے بولتے ہیں، وہ ایک سمندری جانور ہے، جس کی آنکھیں نہیں رہتی لیکن <hesitation> وہ بھی رات کوں اور دن کوں دیکھ سکتے ہیں۔ ہیں، اور تیسرا ہوا راؤنڈ وُرم بولتے ہیں جس کو، وہ راؤنڈ۔ ورم کی بہت ساری <hesitation> جاتیاں ہیں، جیسے کی۔ <hesitation> نیماٹوڈ بولتے ہیں، وہ بھی آنکھیں نہیں رہتی۔ تو <hesitation> ٹیپ ورمز بولتے ہیں، وہ بھی آنکھیں نہیں رکھتے ہیں، کی <hesitation> ان کے وہ سائیڈ کوں بولے تو یہ جو جانور ہیں۔ جب ہمیں کچھ پچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ وہاں رہتے ہیں۔ <hesitation> اندر رہتے ہیں، کچھ مچھلی پرجاتیاں بھی ہیں۔ <hesitation>